Toh atambewa a tṫ nakṫ ba kutṫ hamba dṫnga dṫngṫ ba kutṫ hamba dṫnga dṫngṫ chewa doo rayua nuwun muna iya bṫ laya maji tun dage tsan shawari a ghan mumma dada manta tlṫnu har mum miyuwune je mune dṫngaya nu lallai tu goyi, mun kuwa hamba mune zuwa a chanwan ji mun dai mun tlawan harm un dṫma wayo mun mara gharaho zdṫhṫ nuwun ta rayi kuma a kullum himbana dṫngane gharaho zdṫhṫ nuwun ji tunda mi tlama mi maratlṫn tladṫ ya kuya tladṫ ya kuya tladṫ kuma tun dage miye tlame gaskiya mi kuya tladṫ har buwakṫ ata lokachi ba mi gwazda ma mi kuma dṫma hankali mi dṫma aure mi de wute ṫna tlṫn to, baya mi ndata dṫma rayuwa, ṫna tlṫn, kullum wasiya nusṫ jika bada dṫmama akan ya kuya iyadṫ kuma kullum baya a dṫnga ma ya kuya lyadṫ du to mita dada kuskura mi tikṫna kutṫ ni wiyu komun komun tsayon kwanakṫ ni wiyu komun tsayon kwanaki ke kuna rayuwa bade dṫmau a goyime baya mi tukuna kutu ni wiyu kuma lallai mite lukuna kutu ni wiyu, a lullum kwa tsa yuk a mun hamba munda buuai a rayiwa ji kullum mun doo rawakṫ ghṫnsṫ ta zdarawe ṫna nayakṫ kutu ni wi mun kiyau ko kume chanwan du bulan chewa kṫyai saboda mun ne tlṫn laga laga, lallai a tambewan doo rayuwa nuwun maji mun ma mantau wa. Kullun munma manta taka dṫngṫ kau sannan wṫhan goyi sṫba kullun kira tsa yuka hamba dṫma manu <hesitation> ji lokachi ba gharahoztṫhṫ nama ma wachu je miye tlama mi bame e gewaya lokachi naka ka ṫna mun ṫna ti mi ndṫmau kuma doo shimemau muku takaka wan ghṫnsṫ bṫlaya bṫlau chewa a sṫla mana a miyo nusu to je miye bama mi nda ndṫma shin muku taka’ka kap ṫna mun ṫna tṫ har dṫ biyama a bi a kan namaga mi sau a chibṫ dṫn mi dṫma hira ṫna ti, dage miye pṫya kam je kuyusa a zazzabi, mi kirma dṫkaka mi bame tṫvṫ a sṫpṫti sṫoma vatlṫ mi pṫyau ata sṫno na maha, bayan mi pṫya su su bawakṫ bahṫya garuwai je te pa ghamama munma manta muku takakau mukwa asabar je te dṫnga a gharahozdṫhṫ nama du hṫn wutlṫmi niwan mi hayau je te dṫnga chewa hadṫn kai ba muku wuti, tṫma dṫmusṫ ha mara hṫmba fada lu doo rayuwa nahu muddin fata dade ma doo rayuwa ṫna trahu ghama de wutayu du hamba nada ta dona kani tlṫmma mara tlṫnu ka dṫnga hṫna pa ghamana ndṫ muku wuṫ kani, mṫn dṫnsu ṫna hṫn pṫ ghame pṫ ghame nan jai to ka kiya ruyi wana ghṫnsṫ ka hṫmba na da tunani ka tlṫn jibi faratlṫn ṫna hṫn.

To hamba zai jika muma dada manta nikya kutu ka doo rayuwa nunu domun misamma a dṫngana dṫngṫ madu abai lallai mun ta dada ma nikay kutu kau, ata matsaji nuwun na vṫrkṫ sṫn kuma tṫ dṫ vṫrkuwun lallai abai ma har dṫ man a taka muku kau don du hamba dṫ fara tlṫn ṫna mun munt la tiyuwun mun naya duna, mun naya kume lallai hamba tiyu dṫnga kani, kuma mun rantsa sai do hamba de dṫnga hu a gharahozdṫhṫ nahu haka dṫya tlṫn ka, sannan wihan goyi ata chṫbṫ dṫmi hakuri mun sake su pṫlakai, hamba dṫnga gharahozdṫhṫ nama du lṫma wig yam a duniya ba dṫ zṫra byandau byanda a surta jika a tlatlṫne wutai ṫna ti dṫ dṫ dṫma bazhṫntṫ ṫna ti har dṫ busṫ dṫ bi miyusṫ tṫma wṫ gyam ba dṫ zira nakakau, to mun hamba dṫ zai jika kullum ka dṫnga nu nuna tu dṫma ruyuwa nuwun ka, mun kwa dṫma la’akari ṫna hṫmba dṫ dṫnga a gharahozdṫhṫ nama ka musammen a ghame byanda kuni, gakiya mun kwa naya kwahṫma bahi mida tṫre ya ka mun da ta naya mima ta dṫma dadeyu, hamba zai jika mun dumawai muna ta dṫnga adama wi dṫ yabe wanu zaiyi wahala du har na sṫnama kṫdṫ du mun bawan ma mun bi tṫre byandau mun ga buwun a vṫnuwun e wṫya mun ka muna hamba mun de kinaya biredṫ mun bayaya ka mun ga kṫnaya mun ga kṫnaya to gaskiya mumma ta iya manta. Ṫna naka wasiya badṫ badṫ dṫma a baba nama kau don muna ta naya hamba dṫ ra wanka mayu, ji du hamba dṫ zima hu a gharahozdṫhṫ nahu to dṫtlṫn katsṫ katsṫ fa kwa dṫya tlṫn ka fiya daha piyatṫ gwahi nahum e wi chonakṫn ta daha piyatṫ gwahi nahu wi kuwa tṫma daha pṫyatu, amma mun wane te tambe wan du kullum muna sunuwun ṫna ma mun da titiwun ṫna ma, mun kuwa muna tluwun ṫna taka dṫngṫ ka ja chanwan kume badu gaskiya ina ganin muna ta naya duma iya manu tamma dai a bewan su epṫyo ena da bai kowaina vṫrkṫ sṫmayu tamma dai mun mar ghamwun don naka lokachi kau gaskiya munima iya mantau, don kuma hamba dṫ dṫnga mantau, kuma hamba dṫ dṫnga a tlṫn gyaruni nima ko sṫba data gyagyṫya ma addini ji a dṫngama nu du lokachi ba dṫnga fa baba nafu. Musamman du a tlatase miyu sai du dṫn kaza kani to kullum faka tlahu tsumi ka dṫn kokari fa dṫma nikya kutu ka fa kwa dṫma tlṫn kani ṫna gani fama dada dṫda a mbanu fa kwa dṫma tlṫn kuma musamma du a tsahu lada tlṫn kani a be doo gir nusṫ fima fada lada a duniya ti da lada yika, to mun mun ta naya mumma dada ma taka muku kau tamma ghṫnsṫ dṫ kṫya rayi wane ya, kuma mi tan ndarayi ka har ma zdarama ṫna suba dṫ dṫngame dṫnga ghama tlṫn mi dai mi ki tlṫna ta matsayi na gharaho nima kuma ti mun bulaya gam mun du duk lokachi ba dṫ dukoya wiham akamme suba du a bai du dṫnga dṫngṫ a la matsayi nusṫ na bahṫ kuma gyama bama kuma chonakṫn ti ji bama a bai du tsṫrusu dṫ dṫngame dṫngṫ ta bahṫ tima dṫ daire haki a ghamusu kuma gaskiya alhamdulillahi ta ta korari irin nusu, bahada taɗim sai dai mi vṫrkṫsṫn dole ewiyer miya dṫma hu fad aha piya tṫ ma chra fama daha pṫyatṫ mau ata masayi na fi bahṫi yanda emiye zderama ina nakaka miya dṫma kokari mi zdara ma ṫna fi gan mankaka ni.